Raha karaha nahy ohatra hoe hagnano vacance zany aho ka tiako mba tondratondrahana fehizay ny voninkazoko amin'ny vo- amin'ny zaridaigna, dia mizaka amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminahy aho mba miangavy anazy hoe <hesitation> mba tondratondrahy fehizay koa izy io manda-paha <hesitation> amin'ny fotoana tsy maha-eo anahy azafady.